افضل اكون موسيقارعظيم، لان الموسيقى لها قدرة على التأثير في القلوب البشر، وتخلق مشاعر و القدرة على خلق مشاعر و احاسيس وعواطف عميقة، وتلمس اماكن العميقة في قلب الانسان، اما الرسم شيء جميل لكنه في نفس الوقت شيء متعب، هذا من منظوري.